<noise> Alay gny marteau da atao amin' gny tagna akavagna, laha olo akavagna gny olo raiky. <noise> Laha akavia i da atao amin' gny tagna akavia; da apetraky amin' gny hazo eo gny fantsiky tazomy tagna, vita izay da kapoha. Kapoha moramora heky soa hiletiky gny lohany, <noise> n lohan' gny fantsiky. Lafa miletiky soa amin'izay gny lohan'ny fantsiky da kapoha mafy soa hitazo mafy gny fantsiky; <noise> da izay gny fikapoha gn marteau. <noise>